Noʻonoʻo koke wau no ka pono ʻole e ʻauamo kuleana. ʻO ia ka hoʻomaha maoli. Ka pono ʻole e hopohopo no kekahi mea. Ka pono ʻole e mālama i kekahi mea. ʻO ia ʻano hoʻomaha ʻana, he hoʻomaha maoli me ka ʻauana ʻole o koʻu noʻonoʻo ma luna o kekahi kuleana.